لو كان جيت نقدر إني يكون حيوان بري لو كان راني خيرت إني أكون لبؤه ولا مرة الاسد على خاطر هي تكون قويه ورجلها يكون قوي والكل يخافوا منهم واولادهم يكونوا هم أسياد الغابه ومهم اللبؤه تكون بالزاف مزيانه ما أحلاها على الاخر وقاع يحبوها بس حيخافوا منها.